Suu ja kajatiñuda, taka ko´o ñu´u kakada, yuka ko ja kante va´agada jo ni vina ko´o ñu´u yoka kañu´u in no in nteyo ntuchi, in <hesitation> sopa, in nteya´a in na in nain nain nti´i, nti´i nu nteyu kajada ma ñu ko´oyo kañu ja kajatinuda.